<hesitation> Magnagno magnagno matetiky magnagno lamba lava tagnagna amizay mba tsy azon'ny masoandro le hoditra, na tsy zany koa ôhatra le mande masoandry regny igny mitondra helo amizay mba magnintsignintsy fôgna aveo isaka na alohan'ny hiboaka antragno na alohan'ny hoandro regny igny mba magnosognosotry crema amizay mba tsy vakivaky le hoditra.